כנפדל אלבחר, עלאש؟ חית פיה א־לסח̣ר ח'אס, אלמנדר דיאלו כיריח א־לנפס אוא סות אלמוג כיעטיכ וחד א־להדוא ללי צעיב תלקאה פי בלאצ'ה אוח'רא, כנקד̣ר נגלס קדאמו ב־סאעאת בלא מא נמּל, כנח'מם כנרג'ע ונדיר א־לסלאם מע ראסי, אלבחר באלניסבה לי בחאל אלמרא, כל נהאר יעכּס לכ שעור ג'דיד.